Gne raha tokony ho lala zany iny zany tokony hagnano fihiagny zany e, mi mifankafantatry fianakaviagny soko mpiavagny avao anareo kaiky nifanambady igny e tena sy mety amin'azy lasa sy mahazo so-drano ame ray aman-dreny, mila lala avao koa zany hoe ino zany gne razam-benign'olo amign'agny, ino e fomban-dreo, ino e fivavahany, ino e sakafo fady an'azy, ilaigny aby izany alohany gn'anambady.